Inten kinp'o'ik kink'ab' ete ja' ete jabon tulakal b'aylo', junp'ee b'a'ax kimen kiman kimentej ka'jo'moko'on b'ay orita kib'el kip'o' ki- kik'ab' ete ja' ete jabon y a'lo' tulakal a' makoo' kub'etikoo' ta'ax ka'ax wa'ye' ta'ax tan xe- tan xe- tan xel tan xel kajil tulakal ma' chen wa'ye' tulakal a' mak tulakal a' makoo' ku'ojetikoo' p'o' uk'ab' ma'lo', ma'lo' y b'aylo' kika'ansik a' mo'nok a' mo'nok este mo'nokpaaloo' ub'etoo' xan, kup'o'ikoo' uk'ab', kup'o'ikoo' uchi', kup'o'ikoo' uyich tulakal, b'el mentäkej b'aylo' tan uchiloo' tulakal a' b'a'ax ku'oje- ku'ojetikoo' umentoo' xan y la'ayti' xan xanoo' kach'iloo' kach'ikikoo' kach'iloo' kukäxäntikoo' xan o uyätan u ixch'up yan umo'nokpaaloo' xan. ku- kuka'ansikoo' xan up'o'ikoo' uk'ab' xan tulakal a'lo' kumenb'el y tulakal tu'ux, tulakal tu'ux, tulakal tu'ux kajoo' a'lo' kumentikoo' a' makoo' nojochoo' y mo'nokoo' tulakal, kukänikoo' up'o'ikoo' jach ma'lo' k'ab'o' tulakal a' makoo' <hesitation> y mentäkej ka' a' makoo' kumanoo' etu k'ab'oo' bien p'o'a'an, bien p'o'a'an ma' kumanoo' etu k'ab'oo' luk'.